Sekoninmitas seki yolkameh tlen tlen totoka e- yawih, tlen totoka motlalowah. Se e- caballo amo kichiwas tikihtos iwan tiktlalis se se burrohtzin porque burroh okachi yoliktzin iwan caballo yeh totoka motlalowa iwan okachi tlaxikowa melahka, niman yawi iwan iwan okachi miek tiktlamamaltis, iwan okse okse tlen okuilinmeh, inon nikita chinawa, melahka motlalowa. Yekin tikitas tikonmawmawtis nikan yeh asta nepa yiyawi, melahka niman amati ken kichiwa niman motlalowa chinawa. Iwan okseki yehwan semi yoliktzin keh tlen tlatomachiwa inon yoliktzi motokihtiw. Okse tlen tlen e- noihki melahka motlalowa inon tlen temazates, inon no melahka totoka tzikuinih itech tepeyoh, niman motlalowah melahka, iwan tochimeh noihki nes melahka niman tzikuinih, no chikawak motlalowan kemanti itzkuintih amo wel kinkitzkiah porque chikawak yawi tochin. Iwan tlen tototzitzin inon e- noihki nechpaktiah totoka nikoninmitta motlalowah tlen witzikimeh, inon sekonita motlaliah itech se xochitl, tla amitlah okonahsik, oksepa niman nepa motlalohtihkak, inon kualtzitzin witzikimeh no totoka patlanih. Okse tlen pepemeh, tlen tliliwikeh, no melahka totoka patlantiwih, wehka. Okse tlen kiliah. <hesitation> Okseki yolkameh tlen noihki patlanih iwan wehka yawih inon yen kuixin, kuixin nimantzin wehkapan patlantinemi iwan san semi motlalia tlalpan, o oksepa cholowa san nimantzin, okse tlen tzohpilotl, tzohpilotl noihki niman niman patlani iwan wehka yawi. Inon nechonpaktia porque sekitta ken itlah se paloma axmo amo totoka patlani san yoliktzin, o yolik patlantinemi, iwan okseki yehwan nimantzin patlanih.